Nda̱a̱ gunitsú dí na̱ni̱gu̱ꞌ dí mbámbá tsigu jún, naríga̱ ge̱jyoꞌ, ñajuun khaa ya̱ꞌwo̱ wéxoo, péna̱ má wámba̱ nenójngoo dí niríga̱ ne̱, pero xóó nika náa xi̱ndxámuꞌ, a̱ꞌkho̱ ni̱xkama̱a xóó i̱jma̱ wájyúú ya̱ꞌwo̱ wéxoo, frígú makiin ni̱gu̱ulo̱ꞌ. Ya̱ꞌwo̱ wéxoo rúꞌkho̱ juun dí phú ndasko̱ꞌ. Ja̱go̱ niꞌkha̱aꞌ rá, gánúuꞌ rá, tsuaꞌan má iya nagaꞌá, ngrígúmálo̱ꞌ ya̱ꞌwo̱ grui̱ꞌyámálo̱ꞌ khín, naꞌga̱. Tsíꞌga̱ guéño má ne̱, mbá xó ndáxe̱ naꞌga̱ ne̱, na̱rígúulo̱ꞌ. A̱ꞌkho̱ rá, xi̱ꞌñá má aceite awúun mbá daan, awúun mbá sartén, mbá sartén a̱ꞌkhue̱n xi̱ꞌñálo̱ꞌ aceite. <noise> grui̱ꞌyámálo̱ꞌ mágá, na̱chi̱kú mágá na̱grui̱ꞌyá, ra̱ꞌkháa má ya̱ꞌwo̱ rúꞌkhue̱n ikhín, pero puro ya̱ꞌwo̱, tséjno̱ꞌ iyoo ne̱, rí puro ya̱ꞌwo̱. Gágo̱málo̱ꞌ xndú, <hesitation> mbá gu̱wa̱ꞌ xndú na̱grui̱ꞌyálo̱ꞌ, na̱niꞌñuu xndú rúꞌkho̱, xpíꞌthámuꞌúun mbá xúba̱, na̱niꞌñuu ne̱, xi̱ꞌñá má tsu̱du̱u̱ ya̱ꞌwo̱ wéyoo rúꞌkho̱, na̱ndáwo̱o̱ꞌ ga̱jma̱á xndú, buína̱ gánda̱wo̱o̱ꞌ. Yáá xí nígui̱i̱ꞌ má ne̱ rá, a̱ꞌkho̱ rí na̱ríya̱aꞌ ne̱ rá, a̱ꞌkhue̱n dí ma̱ne yaꞌduun xúwí, <noise> nduun xndú gágo̱lo̱ꞌ na̱ne̱ yaꞌduun xúwí ga̱jma̱á <noise> ra̱mbo̱, ga̱jma̱á mbá iñuu áxo̱ <noise> mbá mágá, mbáa pedazo mágá. <noise> Ma̱ne̱ yaꞌduun xúwí, <noise> e̱ꞌgún máꞌ nakuéꞌtsólo̱. Gunitsu rúꞌkho̱ dí phú ndasko̱ꞌ, dí ya̱ꞌwó wéyoo ga̱jma̱á xndú. Dí phú ndasko̱ꞌ rúꞌkhue̱n a̱ngui̱nꞌ. Xí tsíma̱ñalaꞌ xáne mo̱pholaꞌ ne̱, o ya̱ꞌwo̱ wéxoo dí, e̱ste̱e̱, ni̱mi̱di̱í máꞌ, porque ya̱ꞌwo̱ wéxoo dí na̱ꞌne rá, ikhaa ñajuun díí ya̱ꞌwo̱ wéxoo dí nújndú, rúꞌkho̱ ñajuun rí naꞌne jma̱á xndú, xóo e̱tha̱nlo̱ꞌ nángí. Xómá ya̱ꞌwo̱ wéxoo dí ni̱mi̱di̱í má rá, rúꞌkho̱ ma̱goo ma̱ꞌne ne̱ ga̱jma̱á ra̱mbo̱, tipo a la mexicana, ma̱ꞌne ne̱ ja. Buéna̱ ndasko̱ꞌ rúꞌkho̱ mangaa, rúꞌkho̱ comida díí péna̱ nikholo̱ꞌ xúge̱ꞌ, dí ya̱ꞌwo̱o̱ wéxoo dí nújndú ga̱jma̱á, e̱ste̱e̱, <hesitation> xndú ga̱jma̱á yaꞌduun xúwí. Buéna̱ ndasko̱ꞌ rúꞌkho̱. Rúꞌkho̱ ñajuun dí phú na̱ni̱gu̱ꞌ khúún me̱ꞌkholo̱ꞌ, ná xuajñuꞌ ge̱jyoꞌ, a̱ngui̱nꞌ.